muntar cavall

crec que les apropa, però depèn de l'ús que se'n faci i també a vegades poden ser un lloc on amagar-se i llavors no et permet una relació tan directe, però si les utilitzes bé, jo crec que pot apropar.